Sa kira kuliah itu penting karna satu, <hesitation> kenapa harus tong berkuliah e, kenapa harus ka, pendidikan itu penting skali! Dimana dimana lagi tong mo kemana lagi untuk, kita bisa bermimpi tapi kalo tong tra pernah apa duduk di bangku sekolah, bangku pendidikan. Kita tidak akan pernah tau lagi dunia ini luas sampe mana. Jadi, itu gunanya pendidikan untuk torang e! Saat ini sa berkuliah, sa apa memulai sa pendidikan disini, yang jadi alasan sa kenapa masih mau berjuang untuk berkuliah itu karna sa tau bahwa tidak ada lagi kitong mo tau tentang dunia ini seberapa luas lagi. Kalo tanpa tong tidak bersekolah ini. Jadi, jadi alasan untuk sa sekolah ini sudah. Sa pikir bahwa dari SD hingga sampe sa dengan kuliah nih, sa berusaha kuliah nih, itu sudah. Nanti ke depan tong mo dapat pekerjaan yang ketong inginkan atau kitong pu mimpi to, ketong mo capai ketong pu mimpi apa, mimpi untuk ketong bekerja jadi bos, jadi apa bupati, jadi apa, tapi kalo cuma tra pernah sekolah, tra bisa apa-apa ya, itu pentingnya pendidikan apalagi ketong mo capai Apa kursi-kursi jabatan ka dpr, bupati apa begitu iya harus kitong kuliah lagi. <noise> ketong kuliah lagi, ketong kejar s1, s2 untuk ketong capai ketong pu mimpi lebih besar lagi. Jadi, tidak hanya sampai disitu. Perlu untuk pendidikan itu sangat penting. Kuliah apalagi kuliah, kuliah itu harus! Itu sangat-sangat harus. Itu jenjang terakhir dimana tong harus kasih selesai supaya ketong bisa dapat apa yang ketong inginkan. Apa yang ketong mau, apa yang ketong cita-citakan begitu to, tong mimpikan sudah, cita-citakan sudah. Jadi kalo ketong bisa sampe selesai, ketong bisa dapat semua yang ketong inginkan lah, setelah ketong berkuliah. Jadi, <noise> pekerjaan trus bisa tong lihat tong pu keluarga dari kampung, tong bisa bangun tempat yang tong tinggal, tempat yang dimana tong dilahirkan, itu sudah! Maka itu, kenapa sa datang kuliah, itu sudah! Sa hanya mau kasih selesaikan kuliah, sa pulang, sa bangun sa pu tempat sendiri. Sesuai kalo memang masih terlihat tertinggal begitu to, sa bangun! Sa kasih maju sa pu tempat sana. Nah dimana sa harus langkah awal itu sa harus kasih selesai kuliah ya entah itu mo s1 ka s2 ka intinya pendidikan yang yang- sangat-sangat bermutu yang sa ingin skali, yang sangat-sangat memang Tinggi skali untuk bisa sa bangun sa pu tempat yang masih terlihat tertinggal. Karna pendidikan disana tu masih sangat minim, masih kurang sampe-sampe ada banyak anak-anak di pedalaman-pedalaman papua tu masih belum ada yang sekolah-sekolah juga. Nah sa kira dengan sa mencapai pendidikan disini tinggi, sa bisa pulang bawa sa punya ilmu nih, sa bawa sampe sana, sa kasih lihat ke dorang bahwa <hesitation> dunia ini tidak seluas papua saja, dunia ini luas. Jadi, mari kam dating bersekolah, kam datang belajar supaya kam bisa tau dunia ini lebih luas lagi. Nah mungkin dengan langkah-langkah awal disana tu sa mulai bangun sekolah-sekolah ka setelah mungkin sa selesai kuliah e, sa pulang sa dapat jabatan yang bagus begitu sa bangun papua dengan sa bangun sekolah-sekolah, sa pokoknya bangun perpustakaan apa begitu yang bisa apa menjamin sa pu ade-ade dong disana. Ya dong juga bisa mencapai pendidikan tinggi sama kaya saya hari ini. Sa kira begitu kapa e!